जसा नाई की दुकान ने बाल कटाबा जांगा। तो सबसे फैली पूछे गो वो कसी कटिंग करागा। उसे केंगा बाल काट बा कि भाया बड़ा बड़ा बाल होर्या। नैना नैना काट दीजे। नैना बाला में गरम भी नी आवे। माथा में गुमड़िया भी नी होगी। जिसे नैना बाल कटांगा। डिजाइन में नी कटावा। नैना रेगा तो जल्दी बड़ा भी नी होगा। बड़ा बाल रेवे तो साव भी नी लागे। पसीनो भी ज्यादा आवे। नाई से केंगा बढ़िया काट जे। नैना कर दीजे। बगाड़ जे मत।